Ye, karaha zah manokana malôha mbôla tsy ary nisy fotoagna nandehanagna nitsiditsidiky firenena zay fa fô izahay managna faniriagna mba te handeha andafy zegny amin'ny indray andro any, fa hoe le tegna tiako <hesitation> handehanagna amin'ny firenena maro aby eto <hesitation> amin'ny izao tontolo izao io ohatra hoe andeha Canada, na an'Allemagne amin'jay sady manao vakansy agny no <hesitation> mangalangala rivotro avy any andafy.